Tá kuchonnria na nrenri nonri ña a kinri crema, yutatajan ha kuchinri tanrita konri kinri crema ta konrenri minri no yu tata jan.